Questa persoña a parla co-e bestie e a l'impara molte cöse in sce comme pensan, comme se parlan; a no dixe ninte e a diventa un grande zoòlogo, un grande biòlogo, sciben che gh'é quelli che no ghe creddan, che pensan che o se sbalie.